वेतन पर बातचीत करने के लिए आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होई। सबसे पहले, अपना-अपना कोशल, अनुभव, अपनी कमपणी में, अपनो योगदान के बारा में अच्छी तरह से समझनू, फिर बात करनू। बाजार में अपना काम की काई कीमत छे, काम की कीमत दे, उ पर रिसर्च करनू, फिर तरक-संगत बाचित करनू। जब बात चालू हुई जाये, तो विनम्रता और स्पष्टता से बात करनी, और उका अपेक्षा से समझनू। अपना काम को महत्व बतवनू, और सामनवाला का अपना काम की एहमियत बतावनू। कंपनी का लाब होकी संभावना पर ध्यान देनू भी जरूरी रहे, और सामने वाला का समझावनू भी जरूरी रहे।